ཁ་སི་ནག་ལོ་མནཁང་ན་མནཔོ། ཕ་ཤ་གྱི་གཡུགས་དགེན་ཐེན་ན་ནག་ཁན་སུ་ས། སུ་བ་ཆེ་ན་དེ་ནག་གི་མིང་། དོ་མ་ཆོ་ཕེལ་བུ་ཏི་ཨ་ངས་པ་ནག་ན་ཧ། མནཔོ་བསོན་དམ་ལོ་སྤེལ་པ་ཧོན་བོ་ཨ་ངས། ཡེན་མ་ཡ་ནག་ནེ་གི་མནཔོ་བསོན་དམ་ལོ། ཐེན་བོ་ཨིན་ཡོ་དེ་ཀབ་སུ་ནག་ཐགས་ཐེ་གི། ཁིམ་ལོག་ཤུགས་ཨིན་ཐ་ར་ན་ལོ་ཨོ་དི་ན་ཅ་དེ། སིན་བོ་ཐེམ་ཆོག་དོ་ཨིན་ཨོ་དི་སེ་སྐུ་ན་མནཔོ། སོན་དམ་ལོ་སྤེལ་པ་ཧོན་བོ་ཨིནས་ཐེ་མནཔོ་སོན་དམ། དི་ནིམ་ཀ་དི་ན་ཆུ་ཆི་བ་དི་ས་ནི་ས། ནག་ཅ་གི་ཕ་ཆུ་ལབ་ཐེ་སུ་ས་ཨིནས་།